Ia! Anisan'ny magnova ny fandrahoana sakafo ny fampiasana sira vaingany ndreky vovoka sira, matetiky raha mampiasa sira vaingany anao mbala ndrekindreky mahazo vaingan-tsira anaoizy koa ohatra anao amin'ny fotoanany anao mihinana; amle vovony izy mba tegna azo antoko tsara fa ho, levona tsara ny sira.